Pensu che ël calcio a sia a sia ël me sport ëndua ëndua vadu mei 'na volta, ades magari pi nen tantu, però e i auti sport no, auti sport, ai giügà ën po a tennis cun cun me fratèl però, i era nen i era ne ün fenomeno, però a balun a balun m'la cavavu bastansa bin